Oli babé nubajé simano surubo jibajé so soomé éwagéén sén érasihon. Ēwagéén yo yoomé émano yara éjoolee; Ērasihon émano yara élunlum. Ēwagéén basilé bara éjoolee nésumé, érasihon basilé bara éholoof nésumé. Simano saamé surubo so sasu saan ubaj mé.